Ikweli imbuzi ni ngombe zi nkamta mbumu twino kuvifuga kutokana na kwamba waa ichakulia chino kupela kuzipela mfano umfano ngomba za kisasa ziene zikupela ziku- zikulete ddoa sili chakulia bwa mumu mwizi zimnwo mutwia wa zifuga ko ilaisi sana muntui kuu, ngombe ni mbuzi kumtambua kutokana na mazingira ngata ya vivyo kwe